خلي غجلك عالبايدار واطلع عالمقعد وامشي شوية شوية ، عينك لي قدام لا ادحق لي جوا ، وحاول جسمك يكون متوازن ،يعني لا يمين ولا يسار ، حاول توازن جسمك ، ونظرك وتفكيرك يكون انو انت تتسوق ما انو انت دتقع